Ma arva, et inemiseq ommaq lihtsält liiga erineväq ja kõigil ommaq umaq tahtmisõq, umaq mõttõq, mis om kõgõ parõmb. Et tävvelikku rahhu saavutaq, ma arva, et vähämbält parhilla küll võimalik ei olõq.